إيه أنا مليحه في السباحه و الحمد لله نعتبر روحي شويا شاطره فيها خاصة في الميا الهاديه، أما في عاصفه بحريه الصراحه مش سهل منبحش نخاطر في البحر وقت العاصفه لأنو الأمواج تكون قويه، لو كنت في حالة طوارئ ممكن نعمل مجهود باش نبقى طافيه أما مش أكيد البحر وقتها يكون خطر و المهم هو السلامة.